ס'איז דא א מעגליכקייט צו טרעפן די אמת אין מאלן און פארבן ווייל די גאנצע זאך איז זייער א געפילישע זאך סאו ס'קען ארויסברענגען אסאך מאל די אמת פאר א מענטש. סאו יא, ס'איז מעגליך צו טרעפן די אמת אין פארבן און אין מאלן.